Ya, mitombona izy ka hoe <hesitation> sady tsy momba ny andagniny no tsy momba ny ankilagny zegny satria oh, <hesitation> samy magnana hevitra ananjy de raha ôhatra mo zegny agnao ka te ho neutre de possible.